द मैदेर न ब, मैदेर् फर मन जोज ननेइ, ग्रुब ओतने पिसेर म जम्बन। द जेन ब, पिसेर कसेब जोअन् तैअ, ग्रुब ओतैअ, अर् पिस गौसनि पिस, पिस मैदेर् फर कर् लन ननेइ, जोजो तैअ। जहते गुबुन् हरिन्, गुबुन् जुनर् फर, क्सोह क्सलम् गुर जुनर् फर, जेन गौनि पिस फर कर् जेब क्सोह क्सलम् न अय। भेने कैने पिसेर ग्रुब ओतैअ, अर् ग्रुब ओन् जेर ओबु तन्ग। <hesitation> द जेन ब, कसेब जुद जन तन्ग बेतै, बेलेक् जुनर् फर, पिसेर कु क्सोह क्सलम् गन्। भेने कैने पिसेर मल ओबु, मल ओबु <hesitation> पिसेर त्सैखर् नन तन्ग। अर् पिसेर बिदिन जोजो ओतैअ, अर् जेर ओबु जोजो इन तन्ग।